Ŋ́ lǝǝmɨ akɛrɩwʊrʊpǝ pɨ loh ko nyaa enyieniǝ ceŋceŋ lǝǝmɨ cɛŋwǝ. tǝ tǝta, ceŋceŋ lǝǝmɨ tiyimɨyi, ceŋceŋ lǝǝmɨ tǝniǝ lǝ mɨ pɨ yáa wʊrʊ enyiata.